Laha zaho zô ro handeha hanao touriste agny à Siberia, agnatin'ny herignandro gny raha ataoko agnaty valiziko ao, agny moa tena faran'ny manitsy, vôlohany aho zao manday bonnet, doudoune, pilôvera, cache-nez, ban-kiraro, tennis tsy latsa-danja amizay.